gott kvöld Egill Sæbjörnsson verður fulltrúi Íslands á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

lokað af borgaryfirvöldum en byrjum á að rifja aðeins upp hvað Egill hefur um verk sitt að segja ég byrjaði að hafa áhuga á tröllum fyrir nokkrum árum kannski vegna þess að þau hafa banal umfjöllunarefni en svo þegar ég fór að kafa lengra ofan í það þá sá ég það að það er ofboðslega margt í heimi sem tengist líka bara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

talað við fólk það hafði kannski lent í einhverju

hvernig fer það fram og hvers vegna varð Egill fyrir valinu við fórum af stað núna í annað skipti með það að kalla eftir tillögum frá myndlistarmönnum og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 þannig að við fengum inn þrjátíu umsóknir í fyrstu atrennu og þrjár af þeim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

að meta þær allar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

tröll svo er þetta líka er mikið talað um á internetinu í dag

það er ákveðinn hluti af þessu en síðan er þetta stór heimur á bak við þessi tröll sem sem Egill hefur búið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

hægt að fylgjast með þeim hvað þau eru að bralla og og hvert þau eru að fara tölum aðeins um síðasta Feneyjatvíæring þar sem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

olli miklu fjaðrafoki og henni var lokað eftir tíu daga dró það mál dilk á eftir sér hver urðu eftirmálin af því þegar moskunni var lokað þá áfrýjuðum við þeirri ákvörðun til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 það var ekki fellt úr gildi þessi lokun og sýningin var lokuð það sem

eftir var þetta vakti bæði fengum við mikla umfjöllun í fjölmiðlum bæði hér heima og erlendis það var mismunandi umræða sem var í gangi kannski innan

kannski síðan í Feneyjum og svo og svo önnur sem myndaðist hérna á Íslandi en þetta hafði svona fyrir myndi ég segja og við finnum sterklega fyrir

núna þegar við erum að fara aftur af stað í næsta tvíæring að þetta hafði gríðarlega jákvæð áhrif fyrir íslenska út af því að við finnum það sterklega frá bara fjölmiðlum sem eru gríðarlega spenntir fyrir hvað við erum að koma með næst og Egill hefur fengið mikla athygli og og sömuleiðis fundum við fyrir þegar við vorum að leita að sýningarrými í Feneyjum nýju sýningarrými að það var mikill áhugi fyrir því að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 þannig að þetta hafði ekki neikvæð áhrif fyrir íslenska skálann að neinu leyti öðru heldur en

sorglega atburði að síðasta sýning var lokuð eftir tíu daga hvað um aðra myndlistarmenn sem tóku þátt fyrir önnur lönd á Feneyjatvíæringnum síðast sýndu þeir ykkur stuðning í verki vegna þess að þetta er auðvitað ekkert annað en ritskoðun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

það var ekki fyrir því að fara hvað um gildi hvert er virði þess fyrir Ísland að taka þátt í þessari samsýningu er hægt að meta árangurinn með áþreifanlegum hætti þetta er mjög mikilvæg mjög mikilvæg hátíð fyrir og mikilvægur staður fyrir íslenska myndlist þetta er eina og sýningin í heiminum sem byggir á

eins og Ólympíuleikarnir fyrir fyrir okkur innan myndlistarinnar og þetta hefur líka er gríðarlegt tækifæri fyrir þá sem eru valdir til vel frá þeim sem hafa tekið þátt áður hvað þetta hefur breytt í ferlinum fyrir þá listamenn já við sjáum eins og mjög stórt dæmi Ragnar Kjartansson hvernig breyttist ferillinn hjá honum eftir þátttökuna hjá honum tvö þúsund og níu þetta er þetta er gríðarlega gríðarlega mikilvægur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

það er nú gaman að nefna það að á þessu ári verður Styrmir Örn Guðmundsson hluti af sýningu

og það er reyndar ekki í fyrsta skipti sem hann sýnir í

eða er hluti af því teymi sem sýnir þar heldur var hann líka þar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

velur einn sýningarstjóra til að stýra þeirri sýningu og það eru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

og Ragnar Kjartansson var sem dæmi sýndi þar árið tvö þúsund og þrettán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 og margir aðrir

íslenskir myndlistarmenn hafa verið valdir

það verður nóg af Íslendingum á Feneyjatvíæringnum að sýna í ár já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 komið þið sæl tengsl og samskipti voru útgangspunkturinn við hönnun húss stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur enda kemur það til með að hýsa tungumálakennslu Háskóla Íslands húsið sem hlaut í gær nafnið Veröld hús Vigdísar verður opnað við hátíðlega athöfn á morgun sumardaginn fyrsta Bergsteinn og Einar Rafnsson skoðuðu

húsið og ræddu við Vigdísi og Kristján

alls bárust fjörutíu og þrjár tillögur í hönnunarsamkeppni um hús stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur úrslitin voru kunngjörð í maí tvö þúsund og tólf og sagði í umsögn dómnefndar að vinningstillagan væri snjöll og öguð og gæfi fyrirheit um kraftmikla og líflega starfsemi fimm árum síðar er húsið risið Vigdís Finnbogadóttir segir að því

hafi fylgt góð tilfinning að koma inn í bygginguna í fyrsta sinn það er auðvitað alveg stórkostleg tilfinning og húsið er svo fallegt að það er alveg einstakt og ekki þykir mér verra að það er rammi utan um tungumál heimsins hönnuðir er arkitektarstofan Arkitektur punktur is þetta kom eiginlega strax til okkar nándin við sjálfa loftskeytastöðina sem

var á sínum tíma fyrsta alvöru tengingin við útlönd virkaði sterkt á okkur við hugsuðum þetta gæti farið halloka í í sambýli við nýtt og stórt hús þannig að við ákváðum strax að grafa frá loftskeytastöðinni og búa til rými fyrir hana því að hús í nafni Vigdísar þarf að vera góður granni það það var fyrsti útgangspunkturinn okkar búa til þetta þetta hringleikahús sunnan við húsið gátum þannig lyft loftskeytastöðinni á stall það má segja að nýja húsið tekur þá svolítið við kyndlinum sem tenging við umheiminn með því að kenna erlend tungumál og samskipti við umheiminn

þetta byrjaði sem útgangspunkturinn í hönnuninni þegar maður

þegar ég sá teikninguna sýndar margar teikningar þá rann ég eins og hind í vatn að þessari teikningu af því mér fannst hún faðma málefnið mér fannst hún faðma það verk sem við ætluðum að vinna með að gera hér þá reynum við að halda áfram með þessar tengingar og tungumálin við

allt hverfast um miðjuna þannig að starfsemi hússins á öllum hæðum reynir að tengja sig inn á við þannig að allir tengist saman dálítið eins og tungumálin tengja okkur saman líka þess vegna hlykkjast

og reyna að ná fólki saman hérna um miðjuna ég er búin að hafa orð á því

mér finnst stiginn fallegasta fallegasta rýmið í húsinu en svo þær stofur sem kynna tungumálin og svo er ekki salurinn síst aðlaðandi salur sem hefur túlkunarmöguleika á milli tungumála og þar getur allt gerst það

mjög góður hljómburður í þessum sal þetta er

veitingasalan á neðstu hæð sem tengist við torgið er við salinn

má segja að öll starfsemi hússins á hæðunum tengist öll salnum á sjónrænan hátt enda er hann í sterkum lit og virkar líka utan frá séð inn sem miðpunkturinn eða hjartað í húsinu við náðum að halda húsinu tiltölulega vegna þess að við fórum með mikið af stóru rýmunum niður og inn í landið vinnum með landið þannig að það er ekki mikið um sig og það vill vera vinsamlegt gagnvart umhverfinu og síðan til að skapa mjúka ásýnd að þá ákvað

tengingu við frú Vigdísi og hennar starf í þágu skógræktar hérna er verið að vinna með lerki úr íslenskum nytjaskógi þannig að okkur fannst það mjög mikilvægt að koma því fýsískt á húsið svo vinnur það líka með annað að húsið stefnir að umhverfisvottun þá skiptir máli að byrja að vinna með sólarljósið hvernig við brjótum það upp áður en það kemur inn í húsið svo þetta vinnur allt saman alveg strax í

þá staðsettum við svalir sem stinga sér út yfir torgið og vorum einmitt með með mynd af Vigdísi á svölunum í samkeppninni og þetta hefur fylgt okkur alveg í gegn þannig að svalirnar gnæfa nú yfir torgið í það þegar Vigdís steig með dóttur sinni út á svalirnar morguninn eftir kosningarnar og heilsaði fólkinu

gaman að það fékk að eiga líf alveg í gegn og er núna sem fýsískur minnisvarði um þá stund og ekki skaðaði að fyrir utan húsið er leikhús hægt að sitja í því eins og rómversku leikhúsi og njóta alls kyns viðburða hér fyrir utan og sólin

skín í staðinn fyrir ljóskastara því að þetta litla leikhús er á móti suðri og þetta er eini staðurinn á háskólasvæðinu sem er algjört algjört logn þegar þannig viðrar að norðan þetta var samkeppni sem flestir tóku þátt í sumir skiluðu tveimur jafnvel þremur tillögum það vildu allir vinna þessa samkeppni þannig að þetta er auðvitað mjög persónulegt mál að klára fallega hús

það má segja að þetta sé sérstaklega skemmtilegt verkefni